मछलियों की कई जाती भोती है। और इनकी भिन्नता कई पहलुओं में पाए जाते हैं। जैसे आकार रंग, आहार और जीवन शैली और पर्यावरण के साथ उनके संबंध में कुछ प्रमुख मछली जाति की भिन्नता के बारे में। ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली है जो लगभग चालीस फिट तक लम्बी हो सकती है। व्हेल शार्क का शरीर भारी और मार्शल होता है। और ये यह प्लैंकटन और छोटे समुद्र जीव को खाते हैं। गोल्डन फिश एक छोटी और सजावट मछली भी होती है। जिसका आकार अमतौर पर छः से आठ इंच तक होता है। इसके शरीर के में रंग होते हैं जैसे सुनहरा लाल सफेद या मछली हल्के गहरे रंग के होते हैं। और इसमें सफेद पालतू होता है। यह नदियाँ और तालाब में पाए जाते हैं इलान चेहरे का रंग तौर पर नारंगी और सफेद होते। और उनके शरीर पर काले धारियां होती हैं ये मछली और समुद्र के केरल रीफ्स में रहते हैं।